घंटी ध्वनि उत्पन्न करन को एक अदभुत उपकरण है। जो अपनी विशेष संरचना और भौतिकी निर्माण के आधार पे काम करत है। घंटी आमतौर पे धातु से बनायी जात है। जिसमे एक <hesitation> खोखलो <hesitation> घुमाओदार आकार होत है। जब घंटी को किसी बाहरी बल जैसे हथौड़ा या बलपेर घंटी के अंदर लटकन वालो हिस्सो मारो जात है। तो यह तेजी से कंपन्न करत है। यह कंपन्न घंटी के धातु के अद्वान को हिलात है। और ऊर्जा ध्वनि तरंग के रूप में चारो ओर फैलात है। घंटी की ध्वनि की गुणवत्ता और तीव्रता इसके आकार, सामग्री और मोटाई पर निर्भर करत है। बड़ी घंटिया आमतौर पे गहरी और गुंजती हुई ध्वनि <hesitation> पैदा करत है। जबकि छोटी घंटिया तेज और ऊँची ध्वनि देत है। घंटी की कंपन्न उत्पन्न ध्वनि तरंगे हवा के माध्यम से हमारे कान तक पहुँचती है। जहां बे हमारे कान के परदान को कंपन्न सुनन को अनुभव देती है। इस प्रक्ररियां में घंटी के आकार और उनकी सतह की चिकनाई घंटी की <hesitation> गूंज और स्पष्टता को प्रभावित करत है। इस तरह घंटी ना केवल ध्वनि <hesitation> उत्पन्न करत है बल्कि अपनी संगीतात्मक गुणन के कारण संचार और चेतावनी और संस्कृति कार्यान में महत्वपूर्ण भूमिका निभात है।